Gne fomba aniko mba raha hoe sy ampy e vola ampelatanako zasy nefa, s- tiako sy hiova gne sirone sakafo oaniko da gne fangarony e gn'agniko somary ataoko kidikidy ra roy kilo izy taloha, da aniko atsasa kilao, da aniko bebe menaky evao de zay.